يا عيني، تقدمت أسبوع قدام! أول شيء بأتأكد من الأشياء اللي كنت منتظرها، إذا جاءت ولا لا. وأشوف إذا في شيء يحتاج تعديل أو تصليح قبل لا يوصل موعده. وأكيد بحاول أجهز نفسي للأسبوع هذا، وأشوف كيف أقدر أستفيد من اللي عرفته.